कूकी भी घणा प्रकार की होई चाकलेट वाली कूकी, चाकलेट चीप कूकी होई डबल चाकलेट चीप कूकी होई ब्राउनी कूकी होई मकन वाली कूकी में बटर कूकी। <hesitation> नटी कूकी मतलब पनीर नट पिनट नट कूकी है ना, उ का बाद छे भेरली कूकी कूकी जेम फिल्ड कूकी क्रीम सैंड्विज कूकी अनाज वाली कूकी में मोटो मिल कूकी और मसाले दार कूकी में सीनी मेन कूकी। काई न घणा प्रकार की कूकी होई ये कूकी न खाना में गणी अच्छी लगे कूकी घर पर भी बनाई सकाँ और बजार। <hesitation>